In questo momento da mæ vitta porrieiva dî che son portâ pe travaggi d'archivio perché son unna persoña preçisa e ädreitua se voemmo dîlo proprio ciæo son unna peisafumme.